Bɛkasɛ oven a, oven yɛ adeɛ a <hesitation> ayɛsɛ bɛɛtoto anaa bɛtumi de ho adeɛ <hesitation> bɛkasɛ Oven a, oven <hesitation> yɛtumi de ho nam ne ade. Yɛtumi nso de ho mako ma no yɛ sene. Yɛtumi nso de to nneɛma bi te sɛ; paanoo ne meatpie nom, yɛtumi to <hesitation> nna cake nom yɛwɔ bi wɔ hɔ a bɛde dɔteɛ na aasi fononoo no <hesitation> baasi. Nti ayɛ saa a wohyɛ gya wɔ mu aa na mu he yɛ hye a, ɛbene a, naa wode nneɛma no aahyehyɛ mu na waato <hesitation> nti bɛkasɛ oven a, deɛ menim aa ade titire a oven yɛ aa ne sɛbɛde oven to nneɛma. <hesitation> Bi te sɛ, bɛtumi koraa nso de ho nam ma nam no yɛ dennenen, bɛtumi de oven nso ho nam. Yɛka oven oven a, adeɛ pɔtee a oven yɛ aa ne sɛ bɛde ho adeɛ.